Ty, ty loko maso misy eto zane, ty araky fahalalako aze, laha maneran'ezao tontolo ezao reke mety enine eo, fa eto madagasikara angamba mety roa eo ho eo na telo eo, antsasa izay, zay zane ty, ty fantako